- تجفيف الأطعمة <hesitation> نقص الرطوبة والمويه فيو فما بتخلي أن الحاجات تعفن أو تقوم فيو بكتيريا أو حاجات زي دي يعني العفن والكلام ده